Á cosan ayëlan pëţënkú, njá cíba kafeţ <hesitation> bambúka búkunk ucak bandúkoon ací dí karúm. Njá feţëba bukal nja kadú júkalësa cosan. Ba dúkoon dí kafeţ njá bukáaţa júkalësa cosan, díiţ cosan neem. Mankowuŋ pëman pëyá pëţaţ pëyá dí ngëloŋ ngërasa këwín bakáki ufeţ. Ma barúmbukuŋ cok bá cosan dúuţ pëdo cosan bafeţ bukuŋ dikaka kowí bëmee wí. Cosan anáfánir de, dëko náfánir. Á ucí ibaţú pëcí iwar cosan manjakú kaloŋ dí púum, púum cúun cosan manjakú, uncí wí fineray. Dëmënţ duŋ dëpi dí manjakú te fáan bëwuma kado cosan dëmënţëduŋ. Awu cí pëjá leegi abañaan cí kafeţ ngëloŋ ngërasa abëjá way <hesitation> waráaţ, waráaţ, waráaţ á mënfeţëbá ngul bëfeţ mëneej këneej pëţaţ. Cosan yëláaţ bëbër cosan yëláaţ bëbër. Waŋ cúun ka ariwir bañaan leegi upaţ leegi ajá mënjá búkal bëjá wumënţëwuŋ finá wumënţëwuŋ finá.